Aku toe keta manga ngoeng kaka teke, ai teke ho neteng wie hia runi keta terus one mbaru. Poli hitu hia gah ngance kole hia raket one lime dite hitu tara toe ma senang laku, nggitu kole ular. Ular ho laku tara toe ma senang ai hia lawer ne popli hitu gah sering keta ngo one mbaru dite ngo one tempat kaeng dite, poli hitu gah liko kole. Liko ho toe ma ngoeng laku ai hia kuat akit ata, itu tara nggo aku toe ma danga ngo one uma rantang liko. Liko ho do warna'n ne, warna kuning, warna ijo manga kole iwo warna miteng. Liko ho paling toe manga ngoeng lata do ai hia <noise> laseng keta akit ata nggitu kole kaka iwo'd lipang. Ata lebi toe ma ngoeng kole laku gah nuru wie, ai nuruwie ho laseng ne hang tai, apa kole iwo'r situ.